Sakafo mety maha maimbo vava, ny sakafo rehetra angamba mampa maimbo vava daholo raha ohatra ka tsy miborosy nify ianao, fa isan'ny tena mijanona ela be ao am-bava ny fofony ah de ny tongolo, de ny tongolo gasy ah, tongolo maintso ah, ny kotomila ah, ary ny sakay tany.